لطي الملابس بشكل مرتب، أولاً نفرد الجطعة على سطح مستوي، ونبدأ بطي الأكمام للداخل، وبعدين نطوي الجزء السفلي للأعلى، وبعدين نطويها للنصف، وكأننا نحضر هدية، وبكذا تكون الجطعة مرتبة، وجاهزة، وكل شي يكون في مكانه، وكأننا نحترف التنظيم.